Karà ataony sira ndreky zen̈y boaka amin'ny an̈y ranomasin̈y. Aviô misy koa zen̈y karà ataony irô izìny mpan̈ano izy io. Fa rô zen̈y koa ten̈a mandeha amin'ny ranomasin̈y mahita araiky ten̈a ny mbola araiky izy mbala natirely tsara in̈y zen̈y.